اوون اک ڈیوائس او پکارن ہن جو کھانے نوں گرم کرنا، بیک کرنا، گرل کرنا اتے بروئل کرنا لئی ورتیا جاندا اے۔ ایہ رسوئی دا اک اہم حصہ اے۔ اوون دا مقصد کھانے نوں صحیح طریقے نال پکاؤن وچ مدد کرنا اے۔ اوون دے مکھ ادیش بیکنگ، کیک، بسکٹ، پیزا، بریڈ آد بناؤن لئی ہن۔ روسٹنگ تے بیکڈ مٹھائیاں، پاسٹا، ماس، مرغا اتے سبزیاں نوں سنہری تے کرِسپی بناؤن لئی۔ اوون نال کھانیاں وچ وکھرا سُواد تے خوشبو آندی اے۔ گرِلنگ نال سٹیک، کباب اتے ٹکیاں نوں گرل کرنا لئی۔ کھانے تے کرِسپی تے لذیذ پرت بناؤن لئی <hesitation> بروئلنگ وی ورتی جاندی اے۔ ری ہیٹنگ لئی، پچھلا کھانا دوبارہ گرم کرنا، بچیا کھانا دوبارہ مزےدار بناؤن لئی۔ ایر فرائنگ سیٹنگ نال گھٹ تیل نال میٹ اتے مچھّی نوں اوون وچ کرِسپی بناؤن لئی۔